ضروري إني أختار مكان يكون فيه إضاءة مناسبة ما يكون ظل هذا الشخص ظاهر على وجهه أختار <hesitation> مكان مناسب له خلفية مناسبة <hesitation> يكون مثلاً لوح أبيض أو الحائط أبيض ما يكون فيه أشياء مزخرفة أو رسوم أو أثاث أو كراسي مثلاً، هذا الشي يشوش الصورة.